إلا رجعت خمسين سنة الور، غدي نعيش في عالم بسيط، عالم مفيهش أنتغنيت، مفيهش بورطبلات. <noise> أو غدي نحاول نعيش أو نكتاشف الأحدات التاريخية عن قرب، أو نشارك في الحركة الإجتماعية لكانت مهمة ولي غيرات وأسات دول، أو نحال نشارك معاهم معلومات من المستقبل بلا منخليهم إشكو فيا ولا نغير مصير <hesitation> التاريخ